Jadi beta mo bilang soal, apakah tanaman ini akang bisa rasa saki kaseng, setau beta tuh beta dolo-dolo skola tuh fisika, biologi tuh selalu dong bilang bagini tumbuhan itu kalu akang seng dapa matahari berarti akang seng bisa hidop bae-bae, seng bisa hidop artinya akang seng bisa berfotosintesis toh jadi biasa itu beta ibu guru tanaman itu harus dapa sinar matahari supaya akang bisa makang, akang bisa hidop akang bisa tumbnu deng bae. Jadi kalu beta berpikir kalu tumbuhan bisa rasa saki mungkin akang rasa saki tuh kaya akang pung pertumbuhan ada yang kurang bagus kaseng akang pung bunga seng hijau bagus akang ada kuning-kuning saki-saki itu bererti ta-tanaman itu akang ada saki, berarti kalu tanaman saki itu katong harus biking apa, yang pertama katong musti bongkar-bongkar pot dolo karna kalu bongkar pot itu katong ganti tana baru tana yang subur lalu pake pupuk sandiri <noise> beta di skola-skola itu dapa ajar biking pupuk alami sandiri katong pung rumah <hesitation> rumah lai katong pung skola itukan biasa sapi sapi banya to jadi tai-tai sapi itu katong mulai angka lalu. Katong mulai angka lalu suda katong mulai biking, katong biking pupuk itu katong siapkan aer, katong siapkan tai sapi, katong siapkan ini bua-bua yang busu-busu ka, daong-daong yang busu-busu katong iris kacil-kacil lalu katong gabung akang jadi satu lalu katong randam kastinggal akang barang saminggu ka dua minggu baru katong pake akang par pupuk. Beta pung bapa guru tuh antua biasa ajar beta par biking pupuk kompas kaya bagitu. Jadi kalu tanaman itu akang seng dapa pupuk seng dapa tana yang bagus akang seng dapa sinar matahari akang pasti tumbu seng bagus sa, pasti ada yang daong kuning-kuning lalu akang pung pohong seng tinggi akang tinggal kacil-kacil bagitu sa itu pasti akang seng subur itu pasti akang ada saki, jadi kalu su bagitu capat-capat suda pigi lalu biking akang, buka pot lalu ganti tana lalu kasi pupuk itu pasti satu dua hari lai akang su bagus, akang pung daong-daong su ijo-ijo akang su tinggi lalu jang lupa setiap pagi jam sambilang itu siram akang lalu mo sore-sore jam-jam lima siram lai supaya akang <hesitation> batumbu deng bae. Lalu beta mama diruma jua antua suka-suka batanam to, lalu antua su-su kalu batanam bagitu antua suru beta ingatang tanaman ini kalu su tanam bagini jaga akang kaya jaga bijimata. Tanaman ini akang pencemburu lai, kalu kamong seng kasi aer setiap pagi ka sore, akang bisa mati, sama deng manusia kalu seng kasi makang pasti mati to begitujuga tanaman beta mama pung kata-kata slalu par beta. Jadi kalu mo tanaman subur, jang saki-saki, katong musti perhatikan akang pung jam-jam siram akang musti ada matahari yang kanal, lalu jaga tiga bulan skali itu ganti-ganti pot supaya akang bisa subur tumbu deng bae-bae.